Ny fiasan'ny lafaoro a de izy aloha mety misy mandeha amin'ny herin'aratra, misy ihany koa ireo mety oe asiana zavatra mahamay manodidina. Izy io zany ny asany a de <hesitation> fandrahoana sakafo amin'ny hafanana tena mafana be ary oe samy mafana avokoa ny lafiny rehetra amin'ilay lafaoro a manamasaka an' le sakafo ao anatiny.